Pudsunudsija tüütäs niimuudu, et <hesitation> sääl om moodor seeh, miä tekitäs pudsunudsija sisse vaakumi. Ja ku sääl om vaakum, sis <hesitation> torost taht õhk minnäq sinnäq pudsunudsija sisse. Ja üteh tuu õhuga tulõvaq üteh ka egäsugudsõq tolmuq, tolmuosaq.